Crìju ca fussi megghiu fari cincu jorna a tri uri ca un jornu a quìnnici. Comu si fa a travagghiari quìnnici uri nta na jurnata di vintiquattru uri? Avissi a èssiri assai stancanti e crìju ca la qualità di lu travagghiu addivintassi veru vascia. Un pocu di travagghiu ogni jornu crìju ca fussi megghiu e avissi comunqui lu tempu pi fari puru àutri cosi ca mi piàcinu.